﻿Kweega endimi nyingi nekyomugasho munonga, <hesitation> nikiyamba na muno muno omuntu yaaba nagyezaho kutambura kuza mubindi byaaro, yahikayo takateganiisibwa yaaba aragamba nabandi, ekindi kumanya endimi nyingi nikiyamba habwokuba, <hesitation> omuntu nabaasa kwegyesa bagyenzi beeye ningashi abantu abararuga omumahanga gaheeru nibagamba endimi zitari zimwe na zimwe kukira obwiire obwingi abantu nibatambura barikuza omubicweeka bitari bimwe na bimwe ebya ihanga ahi abantu abarikugamba endimi zitarashushana, so omuntu yaaba aramanya endimi nyingi nabaasa kugamba ahu araaze hoona kandi ayegyese nabantu ebintu bitari bimwe nabimwe <hesitation> na muno muno abo abaraba bataramanya endimi eziri omwihanga baaba bararuga omumahanga aga heeru, <hesitation> kandi ekindi omuntu yaaba aramanya endimi nyingi nabaasa kwegyesa nomukazi owu ataahize kuruga omubyanga ebindi ninga shi abaana beeye ninga abaase kugamba orurimi oru omukazi weeye aragamba